<noise> Ny roa arivo rôpolo roa amby ndraiky io zen̈y ten̈a andro raiky ten̈a nan̈ano-tantara taminakà ndraiky izy io fôtiny taminio zen̈y mba nahitako hoe nihiratra fiainan̈anakà. <hesitation> Avy eo kà tamin'io zen̈y <hesitation> anisan̈y tan̈aty tran̈onay nisy raha mba nanjary feky zen̈y mba nandalo zen̈y.